نتصور الثقة والإيمان هما بيدهم يعني ماهمش بعاد على بعضهم، الثقة مثلا أنك بتعطي ثقة في عبد يعني أنك تؤمن بيه وتؤمن أن هو قادر آآ قادر يعمل لك أي حاچة قاد ثقتك فيه هذيكا وإيمانك بيه آآ ويكون هو عند محل ثقة هاذيكا هذا هو الإيمان بالشخص هذاكا وبالثقة فيه.